कैंची मां क्य व्हंद, तेमा दरअसल द्वी ब्लेड व्हंदन। जब हम कैंच्या हैंडल ते बंद करदन त सि ब्लेड आपस में टकरे ते सटी ते फिसलदन छिन। त यूंका बीच मां ज्वो भी चीज रौंदी, ज्वो भी पतली चीज रौंदि, स्या आराम से कटि जंदि। त येसे क्या व्हंद...आब कैंची भी के तिरे ह्वंदिन, जन बाल काटणें कैंची ह्वंदि, दर्जी वलि कैंची ह्वंदि, ल्वार वलि कैंची व्हंदि, ज्वो आपते बागवानी ते चेंदि स्य कैंचि अलग ह्वोंदि, डॉक्टर कैंची अलग व्हंदि। त हर टाइपे कैंची अलग-अलग व्हंदि। बस तूंकू ज्वो असली काम कनौ तरीका चि, स्या तेकि ब्लेड व्हंदिन।